والله أعتقد أفظل نصي <hesitation> أفظل نصيحة تلجيتها كانت لا تستعجلين بالنتائج، الصبر مفتاح الفرج، والصبر مفتاح النجاح، طبجتها في حياتي العملية لما كنت أشتغل على مشاريع صغيرة ما كنت أشوف نتائج سريعة، بالنهاية الصبر والمثابرة جابوا لي نتائج إيجابية، وهذه كانت أفضل نصيحة تلجيتها.